که دا پالیسۍ د خلکو د خیر لپاره کارول کېږي او شفافیت ولري، ممکن اخلاقي وي. خو که دا شخصي آزادي محدودوي یا بې‌عدالتي رامنځته کوي، نو غیراخلاقي ده. نیت، شفافیت، او عدل باید اساسي اصول وي.